Si huin si ki'hiaj xaj tukuáj si hioo 'ngo rasun ki'hia ni unn, xa'huij 'ngo hia'aj ni xa'huij toj rininj nngaj ni kiri'ñan man ni xa'huij ni xaj, 'ngo rasun hioo min si ki'hia sisi kutaj narán' ña'an ni kutaj 'ngo nne ña'an, ni kiri'hia kwej ta ni ka'nín ruhua 'ngo ko'o ni ni nihia' xaj, ni karunj 'ngo si'nin ni ka'anj kane ni xaj ni bé ta huin si xaj ta ruku akuan' 'naj.